Tichi njajatain ndakandau tichi kuu kachinda tinana tikón nduva'a ixkendana iin tichi xandan teyuu tuchidno ndeyuu nruchi ti luu vinde, richi.